स्मरणशक्ति आउ एकाग्रता सुधार कर्ना मद्दत करैया खाना यी मेलके हैँ। जैसेकि ओखर, बदाम, काजु, किसमिस, नरिवल, छुहरा, पिस्ता, इलाइची, दुध, दही, पनिर, घ्यु, पाकल फलफुल, हरियर साग सब्जी, गाजर, चुकन्दर आदि।